إي، طبعا، مهم دراسة الأدب لأنها تنمي الخيال والفهم العاطفي والثقافي. تنمي الإحساس والذوق عند الفرد، تنمي حتى معلوماته وتوسع آفاقه، وتخلي عنده ذوق وتخليه <hesitation> تربي الإنسان على-على العادات والتقاليد.